لو كنت مضطرة لبناء مستعمرة كنت بختار خمسة اشخاص عندهم مهارات متنوعة ومكملين لبعض. مثلا مهندس مدني عشان يبني البنية التحتية للمستعمرة وعالم نباتات عشان يساعدنا في الزراعة. وطبيب عشان يكون عندنا رعاية صحية وعالم بيئة عشان يدرس التفاعلات البيئية على المريخ خبير تكنولوجيا عشان يضمن لنا اتواصل السلس بين المستعمرة والمراكز.